أيوه أعتقد ان الشعر لسه ليه علاقه بالعصر الحديث وده عشان كذا سبب، الشعر لسه وسيله قوية للتعبير عن مشاعر الناس وافكارهم وبيساعدهم ينقلوا تجاربهم، الشعر اتطور وبقي فيه اشكال جديده زي الشعر الحر والشعر الرقمي وده جاذب للجيل الجديد، السوشيال ميديا سهلت نشر الشعر يعني اي حد ممكن يكتب وينشر أشعاره ويلاقي تفاعل سريع